أفضل اشتغل خمس ايام في الاسبوع لمدة ثلاث ساعات لان توزيع العمل على خمسة ايام يكون اخف واسهل للتعامل معه ما يكون مرهق مثلا خمسة عشر ساعة في يوم واحد كمان يمكن يكون عندي وقت يومي أقدر ارتاح فيه وامارس اشياء ثانية من غير ما احس بالتعب الكبير